Pues peet antsorroj xowayey atuquiey asajüw aquiej pues queajlüc cuej timüch majawüw porque aveces ajmewel nipilan maniejquit ajlüc mnxweyque ngo majiürüw juizpues awün mijel nipilan nj awüniw atuquieysepue antsor atuquiey niwew stetimüch mapajüw aquiej o tuan para nuney müch cuend que pues ajlüc cuej ajuer niwew timüch majawüw timüch among cuej ngo minajnej niwew a veces ajüyentsüw tuan ajiüntsüw wüx ajawüw cuej nimich lonoc a cuej niwew ajiüntsüw y atuquiey niwew ajmon quiej niwew apiüngüw amod icoots apiüngajts niwew tuan antsorroj.